إيه هذي السيارة تتميز بالكفاءة والراحة، وعندك خيارات كثيرة من حيث الألوان والمواصفات، إذا حبيت ممكن ناخذ-ناخذ تجربة قيادة علشان تحس فيها اكثر.